Nu yaa kɔ a kiiloo lo sor ama naa zua eiye de' bu ɔw si kana ama nyiere kere akpo ka zia sor i'yee fo ba bee kii wii o fa lo nam sor wa fa sa o bogene loo sa lɛɛ ē a doo abie e'abee si nyo e'obee fa ɔɔken lɛɛ seɛ'n o a kaga o yaari bu e'lo abie sere ken yebe ɛɛ kaga oɔp sor wɛɛ ɔpba sa o kii bee o kpenawo'a iu o kue pyanee fam eba yere ba nee o kpe wa kpugu ba le ken lo aba ɔɔ le pya oloo bu tɔ bi gbon mɛ loo asi sa baa doo ba doo na ighe sor e ina lo dee o bee sere ya o kw wii osuo zia yebe nu anyone pie o fo'a yebe iwɛɛ aara naghe zima elo si kwa loo ye mɛɛ osu oyerebu o wii barow kuma ni sor wɛɛ kuma ni be ma wii o tug ebana bana zia ékeh wɛɛ to zia bu o tug asan su lua e-bee bee ue sor sere lo ken o lab lo zia tere nyo lo bee ue asaan sor wɛɛ teghe nyo sa ɛrɛ lo nee e-yere asaan bu lo bana Ba da lu zii nee ba da lu baa nee or taa nee nyone ken lo ue dap kui ka doo sor wɛɛ dora doo wo sa sen sor baa yere lo esaan bu o lo akeh e bɛga doo nee ɛrɛ loo zia baa fo'a alo waa lua kane o sua ken eba wɛɛ su esi loo te'h ne lo zia kuma so that anyone yebe lo zia ba kuma lo so bee ga sa zii lɛɛlɛ sor wɛɛ dora doo wo o yora o kwa e'bulo bana lɛɛlɛ su lo zia le ke'n ye mɛɛ le'a su ɛghɛ bu oyere pie kpa loo sor wɛɛ tena pie kpa ɛgɛnɛ lɛ o tanba lo asaan yere nyo kina kina then i ɛrɛ loo pya dorna aku e'ba wɛɛ yere asaan nua gbeneka so that sor lozia a si mɛɛ ayere bu lo bana sa ɛrɛ space a ɛrɛ sa yangahoo ekɔ esomɛɛ lɛɛrɛ tan a ɛrɛ dee simɛɛ leɛrɛ lɛh lo sor o yere ken lo lor e-lo ue ke'n o bee fo nɔ'a o doo zia o bee ààra àà bee bi kwa miia bi yere lo ken bui mu pya nee ne <> bee āā bee gba de zia ɛrɛ ɛɛbu a yere naghe ka ewo lo zia o bee yere bu bana kɔ a so mɛɛ leele sa ɛrɛ ɛghɛ. Py a lo nee bara kpa o ue naghe o kue naghe wa kɔ baa lu muɛ waa fo'a zia ba nyone ɛre ɛɛbu o yira lo ken ue sa yɛh lo zia o kwa mia sor o wɛɛ kiva mia sa bui o lõg sa sy yere bu bamh eghr lu o ɛghe lu sa pya nee le ɔɔ le naghe sa okwa loo dorma ka mia e ale lo ken naghe o bui maaló dee ema loo zia o bee eghɛ lu o aara koro ne tigi le banh le fɛrɛ le zima o su daa yebe lo doo doo sa o ti sor wɛɛ tia bu lo koro sa gben lɛɛlɛ opara gben sa ti kaana kaana loo kɔ su su mu aa le yee sor wɛɛ tisa o su ɔn tom loo ele ló nee a ti'a para ti naghe leele naghe bi ti sen yebe bii buete de o ibi lo maaho o tom loo o yere bari nyo bii buete ade sa ɛrɛ ɛɛbu Sor bie saa yebe yaara su kii kii o kpe kpugi pya fam o bee aara aa bee aa lo keb sen loo si etaa bi buefe gbi nee e fii te'h e sip loo lo zia sor lo nee sip ba lo te'h yebe lo mɛɛ a buefem si aaken sa ɛvɛ ɛ apigia loolo teh lo zia buefe yim aa lo si beega